نحب نختم يومي كيف جلسة مريحة هادية <hesitation> نحط منتجاتي <noise> ترطيب بشرة، ترطيب لليدين، ونشد <hesitation> هاتفي شوية، نجرا كتاب مرات أو نحضر فيلم، نشرب حاجة بكوباية حليب، أحيانا شاي نعناع.